Fajiri, mi yahai julurde mi njula, to mi juli mi wartowai, mi tefa ndiyam ko dum yarata e wuro. Sa'an nan to mi to mi ummake mi hosha bacci mi yi'a to en dillu tefoyen ledde ko dum defira, onon ndillowo ledde, ndillowo ngesa ndilla ngesa, nyogoya nyogoyo tenowa yaha tenowa ledde non min mjodori. To bako bako zur bako ɓe ngarti bo ɓe durwai ko ɓe nyamata ham ɓe bacci ɗin. To ɓe duri ko nyamata ngartudo fuu tawai dako jobari ko nyamata, hangal won kugal am to weti.